The way I can describe good wedding la from ley re- rec- reception some wedding ley people can invite like people to come dance and then they have drinks and they can share food so when we go to wedding and then we find la kind na reception we have like people singing people dancing and ley share good food la somebody can eat what we call takeaway ley person taking home some food home so you always find people calling la wedding a good wedding but when you go to wedding you na find la kind na thing neh like even people will be dancing but peope na eat for neh to be satisfy ley will say la wedding na good.